Nee nguku kwaelimei nii banika kule nkoshi waiokea, kana nkwashivaa mboga labda ya nguku ili ya kula ni wali, yakukwo ni nini, ughai kana kule nikwashika dumshombe ya nguku, walambwa mitheni kwashika nku chendikikuya kule nko shika nguku yokea, kwaa funya mafuya kwa vika mlinga likonywa chemka kwa ika kwa kutia nguku ya mlinga ya moro kwafunya, mafua yakoreshe kwa ibara, kwafunya fya sha nyumba, zya boshii. ibha hitaji kahawa kwa kumba, ipo tingi italeghwa kwa kole kubhwile kwa tangawizi kwa vikiya na vivitungu vya mukadu, nami wavikaa kule muleba nika kumyandaa moro waso <hesitation> kwabanikaa kwa waluta andete ushits sha kindokichaa, kwabhika batenyi kole kwashikaa ndithani ichemvaa mshombe wa nguku, waondoa nguku yako, kwiokwio kwaifunya, mafua yakogoshe kwa bara kila sehemu kwafunya, pia ata boshite ghashiwa, watenganisha kole nii ki- kidali kyeka kimbukia ku kole ni kila kindo kwaki kwa Bhabha wangu kuya. Kweikamba kindo kichaa, kwakiu kwa kulala kwenyu, kwa viki yakole nimbaa yenyu kula kunfa, lyamangi ikole mmatunya magumu, kwa vipia yako wachemsha, kwa viki yakalinga papokado, kwa hila litawaletawale kado, kwaongea uva mshondo afu ungize kale kyasonko washila kwa fenika, takae ikamidjya kwalegwa, kole nkwashi nyamshondo kwa ajilie ligi yaa bethani kijo, kwa kora kuyo kwio, kwa kwapika pinga kwachemka kwa kwa keke ya ngukuya, kwa funye maswalakwe, kwa hii bara ngukuya, kau baraho kwaichemsha ikamshe ankafunga fyako vyoshe kwa viki ya mboga ya kwanguku uyo kwa ghawalutawa lutaho, kwa viki yakalinga kwafo kule kwa wiki ya kalinga kafo kadu, kule ni kwahila viki ana makunguku ya shigevi, viki amaliva, kwakora nguku yakwa achia kwa ajili yenu.